शनिवार! अशन मंता आठवड्याच शेवटाक मुकुटाचें रत्न! विसावा आनी सुसेघे घेवपाचो। दिस मून शनिवार हो वड साप्ताक उपरांत कामाच्या तनावातल्यां परतून ताजे करापाचो आनी सुसेगा घेवपाचो। जायत्या जनांक शनिवार सकाळीं सुरू जातात न्हिडेच्या गोड विलासिपणांतल्याना। उपरांत सुशेगाड चा वा नाश्तो आनी उरिल्यां दिसाचो स्वर ठरवापी बरी गीता। सकाळ जशी जशी जाता तशी शनिवार छद करून भायल्या कार्यावलिंचो वेला जाता। जशे कि सायकलिंग वा खेळा खेलप। तसेंच आठवड्याच कालांत ॲडों उरिल्ली कामा ती करपाचा।